Ingye mungabana mungabana omundu ama amanyihabulha ngama, mungabya ingabisoberya ababuthi neryo ngamabana eyakanyihabulha amabugha athi bbwanu ababuthi nib'e nib'erisikya, iwabakolhera emibiri, iwowa omulhenge w'abo, bamakubwira bathi wukolhe kino, iwakikolha <noise> bamakuthuma iwowa, bamakubwira ambu wu- wuwathikaye abandi kwihi wubawathikaye ng'omo bihumulho iwabawathikya ng'okwiyalhima n'eriba n'eribawathikya n'okwihuka, iwawathikya mama wawu okwihuka, neryo mungabya ingabibana <hesitation> mungabya ingabibana omulhenge oyo, ery'eghesya eryo mubabya babinyihabulha eryo nayi ngamabana owundi munywani wayi nayo iniabiribana ekitsibu kyanekighuma, neryo nayo ngamamuhabulha ng'ok'obanyihabulha, ngamamubwira nyithi bbwanu ababuthi wutholhere iwabasikya kandi iwabaha esyangeso kandi iwabawathikya n'emibiri yabo mwamabya imulhi omo kihumulho isimukisoma.